तालो कुछी कोने, तालो बड़े कुछी रो हैं। ती काई पेटी में लगाणने, गोईनो मेले चाल लगाणने, अपने अलमारी में लगाणदे, हाट जाएतो तीर घोर काजे लगाणदे तालो। ती कुछी चाल ने, तेरा बड़े कुछी तालो लगाणने कुछी चाल है। बस उसला पड़ जे ती, घोर मान, पेटी मान, अलमारी मान, उसला लगाणदे, बस। न बहुत जाए जाएतो तीर ती घोर लगाणने ची पड़े, ते कुछी एराज कामावेने, एरे उतरे कुछी राज दे।